Etung na mme nchora-ano, and ekoran nchora-nji kajena, okpi abhon ama nong achom etung, kpe oji ka eji, ejum efam aya ekara, крe nne na ataga na wun, nong alagha ano, okpighi ochot ka eyum eja, oto mmon-owa se "we tagho, tagho, you ane ariago orkhak! Nong ochora-ano na ye, akiyuk nji ochora, ako akak. Kin ebhu chang okpia abhon ama etek nchane nog echora, кре ochora na mouche, aki-chibe abira-wa ne, kajen ana oka-kpije nong ayuga nji. Se ebhigo bhig nong echora-ano abhon amire so that кра ejum ne efame, akho aki tit aru na we ka ndib. Nne onyuk amo yim na we ka ndib obhi akari-wut.